يعني نعتجد انه حفل زفافي راح يكون كتير مؤثر بالنسبة الي لانه جنازتي فانا اكيد راح صايتها بكون ميت فما راح يفرج معي مين اجا او مين ما اجا لكن حفل زفافي يعني لو كنت ناطر شخص معين بحبه وبجدره <hesitation> وما اجا فهيكي شي بكون كتير مؤثر بالنسبة الي وعلى نفسيتي